<noise> axau iaa ba se bula papare siin bera atsura tela mela siin til tsoli siin iaa ti manman lokobel <noise> siin taim iaa ti man lokobel o se we ge ti wasara. sewage tu tsap siin abia no leng <noise> axap male talawa ti siin iaa ti dokdok xalame siin abia no leng ti xa tsap. a se xap malen atala <noise> talawa siin a bia taim a suk a tsap <noise> siin taim iaa ti manman iaa ti lot lokobel. nugu mo ti taraian hanua mat. o nugu mamati manmanmu lan hanua mil siin abia no leng male iaa ti manman male tsana dokdok iaa ti manman lokobel siin iaa to dokdok.

Ap ka manang ina male no tsi di ta xa sas gamsia no inaman. Bia ti-ti suk a axau male iaa tsa iaa ta manman lokobel siin iaa ta dokdok iaa ti lasi we bia tino ti suk axau. Bia namang no mo mi no naga geti taktaxa lan uma, geti xap adodo buxa <hesitation> ngali taing ngali ul luxal, geti xa tengteng ngali nagem pu xa xenken, bia no taim male di xa titi gem di ba la ul xenken. Siin a bia no taim bula no ila-ila siin a bia no marang ti xap la lapala a suk axau o gem xa <noise> ngan-ngani no luxal ngan lokobel siin a bia no leng <noise> no pa, no udi, no mutil. <noise> gi xap ka teng buxa ngali, san buxa ngali xa luxal ngnan mono a muna geti latseng in lokobel, o bera bula tino in lokobel siin a bia no leng iaa ti lasi a suk a tsap ngan <hesitation> talawa-talawa u ba la lokobel mamaret a buxa no tsi dokdok bia di ta er xa ul di se tsiga siin mamaret ma no tsana dokdok bula di sexap asising axau mi no tsi bia ta la lan xolot asising di se la paip xuxi, di se la wasara no samarang bia ta xap axau siin xadi no tino. Mala bia ngali di ba la tsap male mamaxet, bia tino ta la wa a wat ia ap ka lolong <hesitation> ne we se bla mula lokobel u ta xal no-no xolot u ba la lasi tsa xobelaxap male ti u ta manman male iaa ti manman. Lokobel siin iaa ta dokdok xaleme siin a bia mak male iaa se iana ul, ia lasi we lokobel a axau tsa axap lelep ngali adi luxal newe axap ka luxal ngan mono no luxal bia ngali angan lokobel no dan axau, ma male namang in lolong siin a bia no taim <hesitation> no inaman di lolong tsa. Male namang axau ti manman talawa bia namangngali lolong <noise> siin sa iaa, o siin sen was bia ta tsap axap ka na lolong bula iaa mu a se wasara xan senae <noise> bia bi ga atsap ngan tino a suk lelep bura ngan a bia tino ngan towatsa. Bia tino siin iaa ti dokdok xaleme, tino axau. Siin a bia no taim bia no mele gem, geti dokdok xaleme ge ga alongmen no papare siin ngam no mom, mi nagem no naga mi no sa orong bia lokobel ba la siin no leng u ba lasi bla nagem no geta are asising xaleme gem man axau. Nagem no xalkele a axau a muna siin a bia no lolong siin a bia taim. Talawa axap u ba suk ap nap atitiki xa or namang ina luxal-namang ina xuxute a suk lelep <noise> balawa, talawa siin a bia no taim newe u lolong o u la lokobel namang ina pula di pula lan no anua di pula luxal lan no uma. O no tsi <noise> di xa manman ngali tsitsi gamsa, tsitsi pua no uteng ngali puluxi xadi no luxal no inaman. Bia bula di ba nun, di ba tsul lan sal, di ba wasara no namang axap axau, di ba iatso, di ba iatso siin xa di no tat-xa di no naga xadi no mo, di xap male ti-ti bia iaa ti lasi namang ina <hesitation> xaikale axau, pare tsaxa siin num tat. num mama. Bia namang ti suk axau, ti suk wutwut. talawa axap, u ba lasi male a se xap ka namang axau na manman bia no namang u xap ati no ti, talawa mamaret pepan mamaret a manman. Male siin iaa tsa iaa ta lasi, siin bia tino ti in lokobel ma tino talawa. Aso mele <hesitation> lavin lalapat bula ba la, bia ti gita suk a mele tali xadi no balan siin a bia. Talawa di lasi mele amarang gamsa di xap lasi we bia mu xolot a bia na ba atitiki a bia xalkele axau <hesitation> amuna siin talawa no dan mat marang a tsap ul <hesitation> bia no inaman arara di we na tsiga lalan di <noise> xap se san ngali namang ngan ti, di xap lasi we bia namang ngan ti a suk axau buxa ngan a bla namang ngan talawa <hesitation> ba lasi we newa u. Asising, o siin namang ngan ti, num tino na ba axau. U ba latsang siin namang axau, xalkele axau u ba ati namang in lokobel <hesitation> no sa sen marang bia ta tsap lokobel, u se ati u ba wasara se male siin minat, o siin xarin luxal bia ta xa tsap u se ati a muna u ta lot lokobel o u ga ati u ba sen wasara num sen xolot siin a bia. Bia no sinae axau in til lamua <noise> talawa up se xap lasi a bia, num won naba sosong mu siin u ba alongan mamaret o bexa mamaret se bula o siin bexa leng bexa se bula bia amuna siin no. Mat marang ta se tsap mele gita lasi talawa <noise> bexa papare bula male twa ti bia no inaman din lamwa bia xadi no in nesait di ta sait taman malen xadi no papare newa di tali siin u, u ga adodomi <hesitation> ga adodomi siin won u newa u <noise> tiltsoli siin a bia taim o xap sali siin wan u ba manman bia u ba lasi we a axau tsa. Talawa newe u la lokobel, a sap mat male a bia ti a se xa a tsap amuna male siin a bia no mat kind marang ta se tsiga, a se wasara xidi tino no inaman a se puxutsi. se xap sa ngali tino ngan ti. Se san nganil tino, ta malus tasol, gi we xap lasi we a suk lelep. <hesitation> bia iaa we na aisat mu taman, iaa ti lasi <noise> male bia tino ngan lamua mele iaa ti manman lokobel iaa ti dokdok <noise> iaa ga la aina ul o a sen we siin tino lokobel siin a bia no taim.